Edhe zebra e kali dallojn’ shum’ prej njoni tjetrit. Vesht e zebrës jon ma rrumullak edhe ma t’mdhej sesa vesht e kalit. Ndryshe prej kalit, bishti i zebrës osht i ngurtë edhe n’fund e ka ni çufkë me kime e kali e ka bishtin shum’ t’valvitshëm. Flokt e kalit jon t’buta edhe shkojn’ n’qafë. Flokt e zebrës jon t’qume nalt.